komiði sæl við ætlum að tala um heilbrigðiskerfið í kvöld og hvernig þeir fjármunir sem skattgreiðendur setjum í það nýtast Ríkisendurskoðun gerir miklar athugasemdir við starfsemi

Sjúkratrygginga Íslands í stjórnsýsluúttekt sem birt var í dag og hingað er kominn Sveinn Arason

að taka út eina stærstu og mikilvægustu stofnun í íslenska heilbrigðiskerfinu

ég held að það sé nokkuð rétt ályktað hjá þér að við teljum að minnsta kosti að það megi gera mun betur í þessum efnum heldur en er í dag getum við sagt er þá verið að sóa fé í heilbrigðiskerfinu

sjálfu sér stórt orð að tala um sóun í þessu samhengi við erum að tala um annars vegar þá sem veita þjónustu og þá sem þiggja þjónustuna og það er stundum svolítið breytilegt sjúklinga eru eða almennings og hvernig þeir meta þá þjónustu sem þeir telja sig þurfa að fá og síðan aftur þeirra sem selja þjónustuna hvernig þeir veita hana og hvort þeir gera það með eðlilegum hætti það er

að þá séu menn sáttir bæði læknir og sjúklingur um þá þjónustu sem veitt hefur verið já en ef við skoðum bara fjárhæðirnar við erum að tala um að kostnaður við rammasamning um þjónustu sérgreinalækna hækkar

um sextíu prósent frá tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og sextán það er fjörutíu og sjö prósent raunhækkun ef tekið er tillit til verðlagsbreytinga hvað er að gerast þarna já það sem gerist í reynd er það að á fyrra tímabili fyrri árum tvö þúsund og

tvö þúsund og tólf þá eru ekki í gildi neinir samningar við sérgreinalækna en þá eru þeir að selja þjónustu sína smakvæmt þeirri gjaldskrá sem þeir hafa hver um sig og ríkið sjúklingum fyrir þá þjónustu samkvæmt var í gildi og hún var náttúrulega orðin dálítið gömul það þýddi að sjúklingar voru að greiða hærra hlutfall af veittri þjónustu eða reikningi reikningi læknis heldur en varð eftir á og það þýðir það að um leið og samningurinn er gerður þá verður raunverð þjónustunnar sýnilegra og hlutfall endurgreiðslu sjúklinga lækkar

frá því sem áður var já það er ekki þannig að

að vísa of miklu eða semsagt að læknarnir séu að vísa

koma sér í einhverjar einhverjar matarholur það sem er að þessum samningi er í raun og veru það að hann er án allra

ákvæði um magn þeirrar þjónustu sem veitt er ætti það að vera já það ætti að vera þannig við metum það þannig myndi það myndi það leiða til betri nýtingar á á fjármunum eða hvað er það menn hafi betri yfirsýn yfir þá fjármuni sem eru skulum segja aðskilda þjónustu þetta eru jú tvö hundruð fimmtíu og sex undirliggjandi í heild hjá Sjúkratryggingum og ef þú getur stýrt betur framboðinu sem sjúklingar þurfa á að halda þá hefurðu betri yfirsýn yfir þörfina þeirra já þið talið um að það þurfi að styrkja fagþekkingu innan Sjúkratrygginga Íslands og getu til að gera greiningar og samninga við heilbrigðisstofnanir náttúrulega eðli málsins

greiningar á þörf sjúklinga fyrir þessa þjónustu og við erum líka að tala um það að það þurfi að greina ja við getum sagt sko ábata fyrir ríkissjóð og

að veita góða þjónustu heilbrigðisþjónustu og þannig séð í það heila þá ætti

að hafa betri yfirsýn yfir það hvernig þjónustan er veitt hvað er veitt og sett sýn markmið á þá þjónustu sem

af sér vita þeir ekki um hvað þeir eru að semja eða hvað mæta þeir ofurefli þegar þeir setjast við samningaborðið gagnvart fagaðilunum úr heilbrigðiskerfinu nei ég vil nú ekki segja að þeir mæti

því það er fagþekking hjá Sjúkratryggingum heiðarleg gagnvart þessu þá er alveg ljós að þeir starfsmenn sem að núna eru hjá Sjúkratryggingum ná ekki að halda utan um alla þessa samninga að öllu óbreyttu þannig að það á að nást þannig að viðunandi sé já gæðaeftirlit

landlæknir og Sjúkratryggingastofnun sem sem sinna gæðaeftirliti með heilbrigðisstofnunum en það er ekkert samstarf þarna á milli þið nefnið í skýrslunni að

það sé ósamstaða innan þessara tveggja stofnana hvað er eiginlega á seyði þarna já hvað er á seyði það

er von að spurt sé skal nú ekki alveg segja hvort það er faglegur ágreiningur sem stundum verður á milli tveggja stofnana sem koma að verkefni í það heila en menn hafa mismunandi sýn á því hvert eigi að fara og þá komum við kannski aftur að

því sem var byrjað á hver er stefna ríkisins í

veita heilbrigðisþjónustu já þið gagnrýnið sem sagt Sjúkratryggingar eiga að setja stefnu samkvæmt lögum en stjórnin hefur ekki gert það nei stjórnin hefur náttúrulega ekki sett

langtímastefnu um sína starfsemi og það er ósköp eðlilegt því að þegar sko ráðherra heilbrigðismála er ekki einu sinni búinn að setja heildstæða stefnu um heilbrigðisþjónustu þá er varla hægt að tala um það að undirstofnun ráðuneytisins eigi að marka einhverja langtímastefnu sem ekki er til það gengur ekki upp takk fyrir komuna hingað Sveinn en yfir í allt annað eftirlaunasjóður norska ríkisins Statens pensjonsfond Utland oftast nefndur olíusjóðurinn er öflugasti

veraldar sjóðurinn var stofnaður árið nítján hundruð og níutíu og síðan þá hafa safnast í hann upphæðir sem eru ja eiginlega bara óskiljanlegar fyrir allt venjulegt fólk Wikipedia segir að eignir sjóðsins jafnist á við að hvert einasta mannsbarn í Noregi rúmlega fimm milljónir manns eigi hundrað níutíu og þrjár milljónir íslenskra króna í sjóðnum strangar siðareglur gilda um fjárfestingar hans sem starfar fyrir

Bogi Ágústsson spurði hana um hlutverk ráðsins

hlutverk ráðsins þá er ekki fleira í þættinum í kvöld við sjáumst á sama tíma annað kvöld minnum á menninguna sem hefst eftir smástund veriði sæl